ما أدري، صدق ما أدري ولكن يعني إيش؟ بجرص حالي مثلاً <>ما أدري وش أسوي بصراحة، بس أعتقد بتأكد من كل شي إنه حجيجي إيش؟ بجول بحكي مع الأشخاص اللي جدامي ، إذا الشي مثل ما أنا بعرف بعرف خلاص إنه حقيقي، بلمس كل شي موجود كذا.